Raha mpizaha tany very aho izany any amin'ny toerana iray tsy fantatro an, dia miezaka manontany an'ilay mponina ao aho izany hoe aiza ilay lalana tokony alehako an, ohatra hoe hody any amin'ny hotely io na tsy fantatro. Manontany anazy aho izany ny na- raha ny tokony ho izy an, tokony hoe misy fiteny hifandraisanay mety hoe teny anglisy io na mety hoe mahay an'ilay fitenin'izareo koa izaho. Raha ohatra moa ka tsisy fiteny iraisana izany an, dia tsy maintsy <hesitation> manao fihetsika angambany no no azo atao. Na mampiasa <hesitation> telefaonina <hesitation> hanaovana an'ilay traduction an'ilay hanaovana dikan-tenin'ilay fiteniko mba ho azon'izareo. Dia izay no hitako hoe mora indrindra izany an hanontaniana an'ilay lalana tokony alehako.